Сизакъоу сыкӏоуи мэхъу, загъорэ синыбджэгъухэм сыдащэ, е сэ дэсэщэх.

Сиунагъо исхэм ащыщэу сянэ нахь лъэшъэу ынаӏэ къыстет.

Нахь сикӏэсагъэр математикыр, физикыр ары, сыда пӏомэ ахэр нахь сшӏогъэшӏэгъоныгъ.